Osht shumë e kuptushme që perimet organike kan me kushtu shumë ma shumë, e kanë ni çmim ma t’madh. Kjo osht për shkak se ka njerz, ka fermer individual, që merren personalisht me to edhe nuk kan fort t’ardhuna prej shtetit ose nuk paguhen shumë për punën që e bojn edhe ushqimin që munohen me e kultivu. Unë menoj që prap ja vlen çmimi që osht ma i nalt për to se ka punë.